Burkiwa e baskur koo moota hannjun woni ɓuri komi kaandudum, ngam so walaa fereeji walaa nnatowoo ko ntowo dow baskur, konmoye e hula ngaska.